Ku sa panõt nagla ilosahe puu pääle ja haamriga lüüt kõvastõ, kõvastõ, kõvastõ, sis haamri lüügi nagla ilosahe sinnäq puu sisse.